Untuk sepatu nanu bagian ini <hesitation> fam, boma nanu ini bagian lidah sepatu, boma nanu ini <hesitation> kuarter, bagian bawah nanu otsol, mitsol, insol, boma nanu tumit, boma tali sepatu.